مش لازم تمشي على نظام صحي صارم في البداية ممكن تبدأ تقلل السكريات واحدة واحدة يعني بدل مثلا ما تاكل <hesitation> كمية كبيرة في اليوم خد قطعة واحدة و بردو المشروبات متخليهاش مثلا مسكره اوي لا خلي مثلا حط نص الكمية دي بس بلاش تقطع كل السكريات فجأة يعني.